طبعًا السعادة الشخصية والمساهمة في المجتمع كلهم مهمين، بس لو تضطر تختار واحد التوازن بين الاثنين هو الأفضل يعني السعادة الشخصية مهمة لإنها بتساعدك تعيش حياة صحية وإنتاجية، أما المساهمة في المجتمع مهمة أيضا لإنها بتخليك تشعر بمعني أكبرفي الحياة و تساهم في بناء محتمع أفظل، الأفظل هو إنك تحاول تجمع بين الاثنين وتكون شخص سعيد ويساهم في مجتمعه.